شوف يا صحيبي يا خويا لعزيز ادا راك حايب ادير الرياضة انايا نقولك حاجة الي تحفز روح ادخل وشوف الناس كيفاش كانت فلي فيديو فلانترنيت شوف الناس كيفاش كانت قبل ماتبدى دير الرياضة وكيفاش ولات شوف حياتك راح جيها غير السعادة والفرح والهناء